E cap buyajʉ cuando hʉy chʉcsucpa ca cʉshi ee ca horneadu hʉy pʉjaishucpa hʉy chileanchu, hʉy cebolla,. hʉy tomate, y todo cap cay nʉcsajpapʉ cay ingrediente capʉs capit yagjʉspaam ca cʉshi entʉ cap hʉy yagcʉtucsucpaam ca une trastejo para que cap hʉy chipaam ca yechpapʉtʉgay capi ca mero <hesitation> yagcʉtucpa cualquier gastu cap ca platillu'is <hesitation> como ca marin shis marin cʉshi cap hʉy minasucpa cap hʉy mahʉyshucpa ca yacahʉypapʉis hʉy yacjpa de tugaaŋ. mactasaŋ a cap hʉy mahʉypam yʉji cap hʉy juyshucpa cam min jaaspa nʉmʉypa min jasʉ ca shis jase pitz jʉpspa nete y ni sʉse cap pi jʉpspa y ni ca tzuqui shis cap majde sʉjʉhʉy shis ca tzuquije y ca mʉa shis cap net majde wʉjʉ cʉshi cap shi hʉy mahʉyshucpaam ya cap majde majde caruam cay shis cap ca mʉhayje y juyʉnʉ shis nete cap ca wʉjʉ cʉshitʉgay te yajcʉjʉpʉ